Bunh yi wo to ,to n'we dii,a daa, to n'bɛ sɛtonu, to ba sɛbia ,to n'we gueba ma cɛɛ.